यी दुनिया बहुत तरक्की कर डरले हे । आजकाल अब मनै एक ठाउँति दोसर दोसार ठाउँमे जाईक तहिन हवाई जहाजके प्रयोग करतियाँ । हवाई जहाजके प्रयोगति मनै जहाँ हप्तौं दिनके यात्रा लग्ना ठाउँमे कुछ घण्टामे यात्रा करे सिक्ता । हवाई जहाज कहलके एक ठो बहुत बडा गाडी रहता जउन उडे सिक्ता । हवाई जहाजमे दुई ठो इन्जन लागल रहता आउर यमने यहका पंखा रहता । तब जब इन्जन घुम्ता इन्जन पंखा ओहके घुमैता आउर पंखा बहुत जोरित घुम्ता तउ आगेक हवा तान्के पाछे फिक्ता आउ जब हवा बहुत जोरति फिक्ता तउ ओहका इन्जन आगे बढ्ता आउर हवाई जहाज अकाशमे उड्ता ।